मीडिया खूप महत्त्वाची भूमिका निभयता कशी झाल्या। मीडिया लोकांच्या दृष्टिकोनार प्रभाव करता कसा। झाल्या माहिती प्रसारित करता जागरुकता वाढयता। आणि शिक्षण सुध्दा देता मीडिया या लोकां मधी संवाद। सारखो करता आणि त्यंका वेग वेगळा जागतिक। सामाजिक आणि <hesitation> पर्यावरणीय। समस्यां बाबत अंतर्दृष्टि मळपा खातीर सक्षम करता।